Na ntaa tu'utai xiinto xaa takuu sa'avi'ka ntee taari kijii mayo xiatari takayari ixii kuali, takayari kuayo vali nuu nteentu xi ikuu chaa nteentu xi sanantu, taku kanantu kua'antu koyotari takaxiari kuayo'va ntakayari ixiva nta nu'u xiaatiana levo vali saanana iku ika yiori takaxa rixa tukuiso, tukusiori kuaari taa iitu ika sukaatari chiyo loori nu koyoturia xia'a kuvi ñú'u, ntaa xiaa kuvi'ka ntosoa nta'a tuukuka ntosoa, ika na kuu tao kutonio ra ntooni ta uvi tifi valiri, uviaa xakiata mi sa'a vali, sa taa xia kua'a kiji koo kunio xa ntoni ta mi lapa vali'ka ntik taa yu'u valia teje ta mii tikuxi valika sukuanuria saa kixarika tavi se'eri, saa kuu kunanutaa suntavaria kixiatari ka'ari, ka'a mi tika tiaja'ka, ka'a mi ta tii si'i suntavari ya nta'a ituu ntavata kua'a xia naana tixi taa nu i'in xia'un, oko kiji kaama ntaa xianuu mi sa'a vali'ka i'i nuu una kiji na koora xia na'anu vari i'i xia'un kiji <rudio> ya kuavari, koov]kari ntee mina kuu kao kuniori nta chiyoo loo vari ntuu saa xianu mii sa'a kuali'ka kama tikuaa xanu sa'a vali, ta takuu ntiuxi sanantu kaa Taku xsina tanturi xiakiri i'i kaja'ka taja tanturi xiakiri, taku yoo tukuri ra koo xinintu ra kuari tiañu kuuvi kaa, takixa mi sa'a vali kixa turika kuaari tiañu kuvi kooniria aa kunitantu ntooni tari ntifiri sa takiintua, sa tiunju vali'ka tu yu'u kojo kaa tantu yu'u konto vali, yu'u nuu suku vali'ka koo xiaki tikuu ta tiunju'ka, tu\a yu'u suku vali'ka te'etari xiakiri ika su kunaninturi sa tikii tukutantu ntifi tiunju, saa kixa tami kiti kuali'ka nu'u xiakiri, nuu taviri se'eri yaka kixa tari na tatu'ui cuento loo ka xi'into.